ह लगभाग जम्मे जनावरअनि तेणे हसउ । बिना तेणका जनावर त हखबे नाही कर्ताइ नि । अ तेण नाही हतइ त कस्के देखताइ । अ देखताइ नाही त खेतइ पिताइ कस्के । कहवा कहवा बुल्ताइ कस्के । अ कुनुहु कुनुहु जनावरअनि नाही हखइ हतइ होला । तर उअ बिना तेण भेल जनावर चाएए ओकरा बारेमा मोर हैने थाह भेलउ ।